Emi woodi paɗeeji kannji, kannji sappo, Emi woodi sorne ɓaleeje, emi woodi sorne daneeje, emi woodi sorne boɗeeje, emi woodi ɗe reeta, ɗe reeta sorne, e mi woodi silipas, emi woodi sorneeji.